ɗili, jowi, sappo, sappe e goo, jeweɗiɗi, jowi, tati, nayi, jewetati, sappo e nayi, sappo e jowi, sappo e tatai, sappo e ɗiɗi, go'o.